Deh zorn zen-a zorn bo 'on mu 'de 'mae' 'worn 'de :dha nynuu:-a po-dih :an-a' deh+ di, :yee' 'on dhen :bhasi' wlon+ 'weh, yee' deh 'on :ya-a 'de :dhasi' wlon" :dao' glaa'on, :yee' 'on worlor: en klehkpeh :dao' 'on worlor-ih dih, 'de jorwor: 'an kpa 'o en-' 'slen 'da, deh 'on 'slen-a, :yee' 'on po 'de chlan 'yli 'weh, :yee' deh 'chlan :dao' or suma'-' :yee' :beh-dih :dao' en po-dih-a soma 'no :yee' 'on <hesitation> po 'de en klehkpeh, 'on slen en klehkpeh 'on po-ih 'de, 'beheh:-a klehkpeh :yee' 'on du-ih :yee' 'on po-eh 'de en ken 'weh. :yee' deh 'chlan suma'-' :yee' 'on po-ih 'de 'weh, :yee' deh en :ne-a 'de 'yli, :yee' 'chlan :dao' or-: mu-ih :yli-dih'. 'De 'chlan yli-a, :yee' <hesitation> :on po 'de :korno'yor 'weh, :mor :on po 'de deh+-a klehkpeh 'de en bo, :korno'-yor: :dao deh :on po-ih-a 'de, :on po 'de 'beheh: 'i, :o n po 'de 'torn 'i 'de or bo 'weh, :yee' soma' :dao' or mu 'plun-:, :yee' deh or 'pluh-a, :mor or :taa ma-wlu po, :yee' 'on dhe-or 'bluhbo-dih glaa'on, :yee' deh 'on dhe-a 'o :dao' 'do 'bluhba-dih, :yee' 'on po 'de 'an-a' dih-a 'ni 'yli 'weh, :yee' 'on kpa 'de 'an-a' deh-a bo-dih tehn 'da 'weh, :yee' deh 'on :za-ih-a :kani' bo, :yee' 'on po-ih 'de pani 'di, :yee' 'ni 'on dhe-a 'yli-dih :yee' eh kpa 'o 'pluh 'da 'weh, :yee' 'on worlor-ih, :yee' 'on 'kpa en dih 'tela: 'da 'weh 'de pani 'di sobu+ 'ye 'da 'zorn :sie:, :en 'yor-eh :en ne-a 'on 'ye-ih 'duo: 'on 'ye-ih 'de 'yli po, sobu+ :sie: 'de pani 'di 'weh, 'on 'duo: en 'jeh 'yor-eh' 'on po-ih 'de 'weh, en 'yor-eh 'on po-a 'de 'yli :yee' en 'plunun', 'deh en 'plun-a :yee' en ma-', :yee' deh en ma-', :yee' 'on kpa neh de-dih. :Yee' 'on dhe-ih 'o :nane-dih. :yee' soma' :or :ne-a 'tior :or po-a ma-' wlu :yee' 'on 'duo-or 'weh :yee' 'on po-or 'de 'yli 'weh, :yeh or 'kpa 'o deh 'jeh yee' or 'duo: or 'jeh-a ti-' 'de or 'plun :glaa'on, :yee' deh or 'plun-a :yee' or ma-', dii-deh+-a klehkpeh :yee' en yli-'. Deh en yli-a, :yee' 'on mu 'on za-ih 'yli, deh 'on za-ih-a 'yli, 'on :za 'o 'on 'bei'-a ne, 'on :za 'o 'an ne, 'on :za 'on 'an 'nynuu-a ne, 'an-a 'nynuu-a di deh, 'an 'jeh :ke deh 'on 'duo: 'an ne-' 'on di-a, :yee' 'on :ya 'de 'on 'bei'-a ne 'weh, on :gweh en di-a 'i.